Orereta mbaetɨ röguinoï kua jardin jeiva, oreko indigena guarani, jaema örërëtäko roiko kaa ipɨte rupi, jaeñoma reosa ɨvɨra reta ipotɨ ïpörä jare jayave royerovia, romboete rupi kaa iporeta